Ia, koa resaka sakafo ndrô Riosia ndreky irô matetiky izen̈y irô ten̈a tia mihin̈a lasopy hintsika eky lasopy ny betiravy, misy fombany zen̈y fivolan̈an-drô izy. Avô asian-drô nisy kirepy ny kirepy zen̈y. <hesitation> Raha ten̈a tia ndrô ngian̈a zen̈y vôtika raha mahery e fa raha ten̈a ny fohanin-drô andavanandra zen̈y raha miaraka pomidetera.